Ufërigo uwala refëregeratër pur uleemp fok këbëraŋësir uwël du kuraŋ. Kuraŋ cíţ ba okoo dika kaleemp waw. Á pur pëleempan <hesitation> fërigo fok këbëraŋësir du kuraŋ, kuraŋ cíţ wokoo dika leemp. Duke bí bëraŋësir këndu kabí tában wul kaneej kowí mëŋal wí pëneejan dël waw. <hesitation> unk dí ndajon du foŋësiyonir. Kënţú kak dí bameenţú këlas uloŋ kanţíj këlas këwanţ uloŋ kanţíj këlas këntëb uloŋ kanţíj këlas këmbakër sá depaŋ. Kar pëlasoo pëlas mëyëlan kanţú inko dël. Á fërigo pur uleemp kay, pur uleemp fok kënká kuraŋ. Unká kuraŋ unduk kabí tában. Unţíj bëţ gaz, gaz dika leempandi wël. Gaz dí mënţandana dun ajá ndambí ţëpandaba mëŋal kësarësir dël.